بالله عليك ويش بسوي أنا في أحلام الأخرين؟ خليني أتحكم في الأول في احلامي, تمام. واخليها أحلام كويسة. يمديني إن أنا بعدين ممكن أحققها أشوف الناس اللي أنا بهم في الحلم أحلم الأحلام اللي أنا نفسي فيها. لكن وش بسوي لو بتحكم في افلام الناس الثانية وش بسوي معهم؟ لأ فأنا أتحكم في أحلامي هذا هيكون أفضل مرة بكثير